हमारे गवंड सबसे ज्यादा तो खिचड़ी भणो। तेन्दो ज्यादा किच कम ना आती, तेन्दो शिर्फ तेल मर्ची और छोंका लाणा और चौं देना छोड़ि। ओको हौं हमारे गवंड शातु। शातु हामे चनसी साथ कोण। और सबसे ज्यादा खाणोक पसंद करौं खिचड़ी।